E- eh kpenyan osoma isama atown rar nu uny nyonen medo bonu vonu mene mi yaw <hesitation> ismanyo inu ablala inu ablalayo miyawbaw rov mivom oso mirovbate minwi asu mi yabuka inu- u oyi mi ablala do oyin arar me nyone ofruke donu inyan <hesitation> agbakirikri enu evo menen idirararyo muyabaw buken do oho nu awiye owite inungo mi yabaw nyom ivon amin okne me rovayo osoyo midian mi inwi i atununyo mise okpakpa na abo me isoma mivreset ude awiye owite meta yaw iyo mirovyo miyikpenbaw mivon ubome vo vinini baw mikpenbaw oknu mikpenbaw mivresete miyaw baw inyon avom amin vivi onu oteni iva nukru nyonu u <hesitation> onu evon mekpenya oknu yawbaw nyon osona evon kpeny ararar meya nyona. Ndo mekru yaw osomayo memjora itonw yo nukru ararar ne nyona nu ifufuyo amin rubo nu omaga vuoyo miyaw iyoni evon ablala nukru agba vivi evo mengo miva rova mi dogi osow nu efian or oso nu oyi osonu mobro miyabaw mivo susubaw mivnibaw nu susubaw then mi susuba vresete oknu monde mam okpakpa yokuroteme isamayo ivresete miyaw baw mi nyon ivon amin nu ofun ndo oknu miyaw baw nyon amin nu ofunyo mi yaw baw ta wayke uvuo minwane yawbaw ya she mu udiun oho me waya mukri yaw baw shemu itutwany mi okpakpa omo oknu me waybaw oknu baw me kwa oknu meyawa do isomanayo oknu nukru ararar nayo mikpenbate oknu baw ikwate ivu nu me nwome nyon inumu ikraabaw minyona mi von imina bekeiny nu susu baw mevo selenense oknu imina mifua oho nu iselenesbate ohoyo miyawba koba minyon mi- i igbe. Nukru ebre bonu kpen no oknu me ya sise ivu ima yaba siyemi nu mebuka isana oknu meyaw baw mesise mu irarar mu innu mivo mi yon isama ekunu miyawba sise mu ebu ovu ivu me koba iyo nu mi demne nyon mikobaw oknu misusubaw miselenesbawte mikoba ikikre mi ya she mi igbe ohonu ijate ma- a nu idiomo ana me gino oknu me nyonbaw mi nyana irara kpenyaniyo kpenyan isona oyi inin nu eweinudo inoitretre me kpenya baw eya rovka mekpenya kpey me ominowey inime idiom snen oyimamu miyaw ba rova urovte nenu awiye owite mekpenbaw rovam nu awiye owite mekpenyanye iyo iyo mi mene oknu miveke ikpolo oho nukru veke ikpola a osonu mivom kpeny arararyo mikru mene nu ohoyoyo irarar dai kpenya go go- o- o mikru veke ikpita amin mevo kpenya <hesitation> ikpola amin mevo kpenya ikpola amin mo veke mova kpenyaka imo mi dre kpenyaw inwi ohoyoyo ohonu me kpenyaka mi kpenybaw oknu minyanwokio abeadi imina a- a okpakpa na abo mi inwi osamayo iyokuro vresete. <hesitation> evino kpeny osoma bo nu vo derin mu rova awiye owite nu kpen baw ewevuba tenu edugime ekpenya teme me dogi ikikre meye teyo nu okme kpenya medo inim idiomomen mu rova urovte aminyo nukru osoyo mi dian mi inwi isananyo nukru natownyo misise okpakpayo ohom dayi kpenyido uvom ikpola oho ikru vonu ikpo ol inyo vo- o kpeinba oknu kpeinbaw oknu oni fuwa.